माकुरा ले आफ्नो जाल को प्रयोग प्राय त आफ्नो बासस्थान को सुरक्षा गर्दाकि लेखा र आफ्नो खानाकि सिकार गर्दा कि लेखा चाइ आफ्नो माकुरा को जाल को प्रयोग गरन्छ ।